Mokoi ete mokoipa mokoipe royemonguetavi oyearo ma ndipo opaete mbae mbae reta ou jeta yae mbae oaja ikavi mbaeva karuai yavaetegue ñaepeña yara yara opaete yemongueta reta jaema ndipo opata mba ojo oiko yandegui yae